el wachalaal <hesitation> xu' qa kajkawnek kaj kajtzujun pi li tziij tujaal o xu' pi k'iche' <hesitation> pi kaxtilan jarpala' tziij o jarpala' kajkawnek <hesitation> kajch'awek, k'o <hesitation> wich taq aal xaqara' wiliib' <hesitation> wuxu' taq waal xaqara' nik'yaj chek wachalaal che e k'o poon chi qanaqaj xaqara' lera' kekawnek kech'awek, <hesitation> xaq jun ka'k'aal lujuuj <noise> che qas kekawnek kech'aw paqatziij